د لمر وړاندې د ژوند اساس جوړوي. انسانان د لمر وړانګو ته ډېره اړتیا لري څو له رڼا څخه خوند او ویټامین ډي واخلي. ویټامین ډي په وجود کې د کلسیم له جذب سره مرسته کوي. نباتات او بوټي هم د لمر وړانګو ته اړتیا لري. شنه نباتات د کلوروپلاست او کلوروفیل په مرسته ځان ته خواړه چمتو کوي. د لمر په رڼا کې ژوند نغښتی.